نختار باش نعيش في الحقبة الزمنية متاع العصر الفيكتوري، نحب نشوف <hesitation> كيفاش كانو يعيشوا، كيفاش كانوا يتصرفوا، الملابس متاعهم جميلة، وحتى <hesitation> وقتنا هذايا نكونوا منبهرين بلبستهم، منبهرين بعاداتهم، بتقاليدهم، بتصرفاتهم بالحاجة اللي كانوا يعملوها، يعنى حاجات هذي يخلدها التاريخ، ونحب نرجع بالزمن، ونشوفها.